ରାତିରେ ପକ୍ଖି ମାନେ ମଧ୍ଯୋଂ ସିକାର କରୀ ଥାନତୀ ସେପରୀ ପକ୍ଖି ମାନୋଂଗୋ। ଅମେ ରାତିରୀ ଚରଵ ପକ୍ଖି ବୋଲୀ କୋଁ ଜେଵଂ ତରୂ ପେଚ୍ଚା ଜାନେ ରାତିରୀ ଚରଵ। ପକ୍ଖି ମାନୋଂଗୋ ପକ୍ଖେରେ ବହୁତ ତେଜ ଦୁରୁଷ୍ଟୀ ସକ୍ତୀ ଥାଈ ଜେଵଂ ତକୀ ତାଂକୋ। ରାତିରେ ଦେଖୀ ଵାରେ ତାଂକୋର ସହାଜ୍ଯୋ କରେ ରାତିରୀ ଚରଵ ପକ୍ଖି ମାନେ ନୀ। ସ୍ଟବ୍ଦୋ ହୀ ଉଡୀ ପରଂତୀ ରାତିରୀ ଚରଵ <hesitation> ପକ୍ଖି ମାନେ। ତାଂକୋ ପକ୍ଖେରେ ନିଜୋ କୋ ଲୁଚେ ରଖୀ ଵାରେ ସାରଂଜାମ ଭୀ ଥାଈ। <hesitation> ରାତିରୀ ଚରଵ ପକ୍ଖି ମାନେ କୋ ପକ୍ଖେରେ ତେଜ ସୁନୀ ଵାରେ ମଦ୍ଯୋଂ ପ୍ରବଂଦୋ ଥାଈ।